Al e la furma migliur, il governo del popolo, ël guvern dë tüti, ma al e anche la coza pi dificil da realizé perché ën ogni situasiun a ie sempre ün interesi e d'ubietìu ch'a sun anche divers e anche a l'opost l'ün dë l'aut e cuindi la demucrasìa al e ün percurs ch'a va avanti pian pian tüti i di e cuai volte a va anche ëndarera pürtrop